जो इसपंज रेवेे वह कहीं है कि जो पानी हो या और तूसरी कोई भी चीज जो कहीं गीली रहे हैं वह उन्हें सोक पकाने। बहुत ही ज्यादा काम आवे वह उन्हें कैसा सोक है वह उन्हें असा सोक है कि जो इसपंज रहे उमे हल्का हल्का। का छोटा-छोटी कहीं है कि चिद्दर पाया जाओ यानि कि टोलकिया किया अब जब टोलकिया के पाया जाओ और एक को कहीं हल करें। तो उन्हीं जैसे अपने पानी में रखा तो दीरा-दीरा दीरा-दीरा पानी कहीं है उनके अंदर बढ़ ले जैसे पानी के। फिर बदलेगी तो नहीं सोक ले अब जैसे हम ने बाहर रहे हैं आपके पर चपता हुआ है तो पानी बार निकल जाओ है और। यह प्रक्रिया पर बार-बार दो रहना तो उनके ही है कि जैसे पानी पठकांगा तो पानी सोक लेवे को। करें और ज्यादा मात्र में सोक सकें और।